Ne, ne kunji to̱mo̱n ta kaɗaano tim a ƙoovo̱ palang ladim palan wabe maa palan minjire aƙam waro ƙuurim aƙan fo̱ro̱-fo̱ro̱ shi ɗakam shir damuƙom ƙe maa illuƙo ƙa sheket ƙe maa kpaɗɗuƙo fo̱ro̱ yammina ƙen pima̱ an ƙen koobina sai wara wabu yamba, ƙe maa fo̱o̱ruƙo ƙen waburu yamba, ƙe maa wabna yamba maa illina ƙen miiru ƙe maa meena mo̱ fo̱ƙro̱cco̱ƙo̱ munƙar ɗiya̱ denum palang minjirem koo we ƙam ta ro̱cco̱o̱ƙo̱ sha̱kkiko ƙam muɗoƙ, dimmo̱ yamba nu yamba yafuƙo ƙa wemmo̱ ƙe maa dimmuƙo caƙƙa ta pattireeƙo am ɗuula ti fo̱ƙro̱cco̱o̱ƙo maa pattineeƙo am ɗuula ti fo̱ƙro̱cco̱o̱ƙo, ƙira kumu fo̱ƙro̱cco̱o̱ƙo to̱mo̱n kaako̱udɗn ma ko wani palangi palangi mun di ɗeero̱ a̱ara palang minjire, ƙe maa weeƙo shik mulko, yun shuro̱ sako shikki caƙƙa ma muu peno̱, ƙe maa weeo̱o aƙam ta nyii we shi a walama yun paaro̱ maa warji ya wabu yambam, ka wakje ilo̱ mollo̱. ƙanjaro ƙanja waburu yamba kaa munun ɗakkilan paaro̱m ƙe sho̱ƙƙo ti ƙoƙƙo shin wala yamba ma ndang ƙum to̱mo̱n shiɗam mo̱, amma ƙen nwa mo̱lo̱o̱ƙo̱ ti piɗi yu we cee awalam kajekai wacceenin wei. Ai ɗo̱ji ta kpo̱maani ƙan waane ai, to ƙe maa yiiƙo kijimo̱ ƙe shaɗuƙo haki ta ƙuuƙo. Dooji ke maa ƙamum ke maa murƙo yamba ta majuƙo fo̱ƙƙo. Yiiƙo ninya a kelangƙu an doƙume dole ƙera wa ninya̱ ti piɗi yu we shi a walam ƙera peƙraani, ne ne mar yu we shi a walam, pekno̱ ne maa ganuko naa kam ta yu wemmo̱ shi a walam nda miiru nda yigoɓaro ƙoƙƙo ƙanƙan yu diiji mo furo̱ shi ne yiiji nen dang ƙumu to̱mo̱n har wu waraa yippa̱ maa palang ladi.